we shina yiiji nima ti pidi ɓalla, ma palan shiminu illinan ti pidi ɓallai nima meena piɗi nesoono nima yu wushinam nira funɗo wushina. Nin fuɗɗo kayano. Nima nessho ƙo shiƙno nira shaɗɗo ta kaɗɗano nin waaru ni waaru nin war manni piɗi nin wa ɗeenon nin paana nin saako ɓaanani, min saako ɓiya bi we shiƙnu we shi shupennemon palanyi nin saako biya pi nin ɓaanna kaelenƙu shikano bar shika wandu kin kumma kam nin we shi ninya shu shupijemun ma monne mu.